<noise> ti tambor xnená lo nak boju nana or lëꞌ minn xgits bekwaꞌn lëdu dzekna gunu xgu bië lo nak boju.